Ny atao hoe milina fanasana lovia an, dia fitaovana anankiray entina hanamorana ny fanasana lovia ao an-trano na eny amin'ireny toerana fisakafoanana lehibe ireny. Dia ilay be dia be mantsy ny lovia mila sasana, dia mba m-manafaingana kokoa an'ilay asa an, dia mampiasa an'io milina fanasana lovia io an ny mpampiasa. Izy io an <hesitation> > mandeha ho azy daholo an ny asa ao anatiny. Ilay milina daholo izany an no manisy ny savony, man- <noise> manakobana an'ilay lovia koa avy eo an, dia manala an'ilay rano mitete iny.